Kuruwa asasin aba diziya ndiraa ŋa dazaga. Dazaga mura i goyindu yercindire ni murai ši aba diziya ndaa mura aba diziya <hesitation> te- i jillar asas nduma dazagara ni. Dazagara ni luga hundu ni goyindu yercindire ni amma hundaa gii duro cikii ni amma hundaa mura gii tar dazaga nûkundigi ni. Dazagara jillar dazaga a hayindigi ni dau uŋkugi ni ai ginna hayap cindigi ni. Ti kegaa lugaa hunduu aba diziya niraa ŋa dazagan. Aba diziya niraa guutu teere ru goyi naama ginna murai ini daa cikuu ru te gii gonir yerdir. Aba diziya niraa dazagara dazaga fatiga jillar wurdaa goyindu yercindu. Wurdaa mura dazaga, dazaga fatigaa jillar tinda amma mura ru fî yertirigaa dazaga gondir yertir. Te ginna subuu înni? <hesitation> luga hundu ni. Luga hunduu sopii bêki ni murai aŋ êski ru tuusugai fi dirtigi ni fatu cendigi ni ini harayindinnaa na wuaa cendig. Dazaga duro, dazaga tar ini hanayindinnaa duro fatigi ni gêser dîŋa Te kee ru agu daawo hundu ni goyindu yercindire ni lugaa hundu goyindu yercidire. amma gênuu duro yertirdaa tar ini dazaga duro harandirdaa gor ginna amma ara bôdogi ru yercindiraa gii ta mura na dazaga nduraa dêroo šiša. Înni ini šiša ndirigaa mura? Ini mura ke- i tumaraa aga ru goyindu yercindigaa înni? Ini aba dizii hunduu u ni goyindu yercindire ni murai fatigi ni amma gii cikaa na fatig. Kaar înni? Amma gênuu duro jikaa. Gênuu mire înni? Bî nii num jillar amma duro šiša ru dii. Amma duro mundu ru cikii lugaa naana amma fatigi ni. Ti kee tigisoore luga numa mire amma naa gii ñênnoo tufarima haki farimmi ni. Te- i jilla figaa dazaga duro unnu ina gura unnu amma kaaru yikaa gor gêser tidiruu unnu amma aga ru cikaa ini tidiruu gêser cindinni ni. Înni nuŋore? Mura bussu ni. Amma naa bussu duro ñoore luga numa kuime înni na kuri faarnimme nigisoore luga numa mire u duro ina buru mundu ru haranii ni. Duro buru mundu fawaida tar haŋii ni. Înni? Ke aaru luga num <hesitation> farii boo ru ñoo ni farii. Boo ru ñînnoo na farimme kee koo re, boo ru mire kifaaya ši koo. Ini tira lokor lagindiŋa ye ille sinii ginna lagindinii ñiŋa te mire na šiša. Unnu ma marra marra ru te mire amma gênuu- a duro mûŋkin gii fara ru ñaa ginna dazagara tugusoo te êski ru dazaga. <hesitation> Te ru kûlli înni? Dakuŋo na araga ara unnu ndiraar Cadaa ru nûŋii. ̧A- a, te ši nuŋoo ke- i kara u duro ñoo luga nasaŋa fatigoo nasaraŋa fayi. Furase ru fatigii îŋgilis fatigei ini kuri cire fatigei ginna te ke- i karaa ŋa te farii. Te ma kii luga numa fariiñii. Boo ru tar ñoo ammaa ginna nuwa ni inda ginna luga nduma turon ni. Ti kee jillar te luga nduma fatii. Te ru kûlli koo înni? Kasiga ara niyaa waa aŋ nuŋu ŋiruure gii kasiga geendii ñikoo aŋ num hinnoo haki <hesitation> gii lugaa numa farimmi jillar ini inda faruŋo faam cinne jillar mire na luga hun dîre jillar inda laazum lugaa ammaa ginnai harayindigaa te raa nûŋii. Te- i jillar luga ndiraa aba diziya ndiraa goyindu yercindiraa dazagaa di, dazagaa amma fî yikaan ini gondir yertirii yikuu mire ni dakir ni ini aba diziya ndiraa u jillar. Ini aba dizii numuu koo numuu munumee. Lugaa num jillar gon yerii înni yoo tar kišima farima ye ginna. Mire girennoo lakin in a soo ñenaa te raa inda gon yer. Lugaa soo ñenaa dazagaa mire dau muweere nire zaga finiŋa nire berke amma kura nire kaa tar kuuruŋo ke- i amma ta mura ši šeriŋaa ye ta ginna muhim ni ini buru muhim ni lugaa mire ini kijai ši ni. Laa num hinnoo haki tufarima mire na kiyai hinnaa munumee. Lugaa num koore muhim ni buru muhim dêri muhim ši. Ti kegaa nda amma dazagaraa dazagaa mire dakir. Dazagaa mire duro ina faamburugire jillar dau mukurugire kee daa yala ndiraa berke dazaga si šetirigire ru yikii. Te- i jillar dazaga mire ini buru, dêri ši inda ama dazagare ñigisoo te buru gali niima buri ginna tîri te kee.